Ee te nucutʉgay te nucu como tep sʉjʉ cay tʉkjʉ jesucpa ento cap pichʉmsucpa te tzuaŋam te tzujiam pichʉmpa cap nʉcspaam hʉy mechʉ cay hʉy para quey juspa ca annasa hay ʉ te mangu hay ʉ teji hay quey tucmuspa cap hʉy juspa a cap hʉy nʉcsajpam cay tʉkjʉ hʉy chʉcsucpaam cay cʉspapʉ jʉjʉ paque cuando minpam ca tuj cap wat pichʉmsucaam cap cʉsʉysucpaam stam jʉjʉ y ca jajchucu ca jajchucu tambien net cap cʉsʉypa cap y shi ca azucar cʉ uŋpa ca mesamʉ ʉ ca cucharajʉ uŋpa ca azucar cap pit piŋpam ca jajchucu'is ʉ ca cʉstupu ca anetupu wayetupu cap todo hʉy piŋpa y cap hʉy chʉmnʉcspaam cay tʉkjʉ para cuando tuj ʉŋmaŋpa ya cap wa pichʉmsucaam y cap cʉsʉysucpastam